एबे बहुते तिउना सबह क नाउ लेले जौत तोर उहे देउनकही यालो तिउना हसइ ओकरमा तोर साग हसइ । साग फेरी तोर घिउणा साग हसइ, राइक साग हसइ कोहणक साग हसइ । हसे उअ छणके तोर कोहणक तिउना हसइ, घिउणा तिउना हसइ । हसे उअ छणके तोर भाता हसइ, मुरइ हसइ । हसे उअ छणके तोर खिराक फेरी तिउना खेअसइ । हसे तोर उअ छणके देउनकही याको तोर कथी तिउना हसइ त तोर उहे लौका हसइ ।